مش شايفه إن هي فكرة معقدة بالتحديد، لكن هي أكيد بيبقى فيها تحديات أكبر ، ف <hesitation> أعتقد إن هي فكرة التحدي ، لإن المسئوليات بتزيد والتجارب الحياتية بتكون مختلفة فإنت بقى عندك تحديات أكتر